Nde mi yehi leydi Kes fuf, mi tefai wobbe hiraabe am ngam halloke non no leydi ndin woni. Yandego fuf e inaare kuugal min fottata, yandego bo e dow atal. So mi yi'i goto e wodi hakkilo mi latoto Hugo maakko.